بیل بارو بولے تو ٹرالی، ٹرالی رہتی تو ہی جو بڑے بڑے سامان اٹھانے کو۔ اسے سامان کیسا اٹھا لینے کو مدد ملتی بولے تو، پہلے تو سامان یہاں سے وہاں اٹھالے کو جانا بہت تکلیف، بہت تکلیف ہو جاتی۔ ہاتھ میں اٹھالینے جاتا تو جو کولیے رہتے تو جیے انہوں یوز کرتے، اُن کے استعمال میں آتی، وہ کولیے، اسپتال لے کو۔ سامان یہاں سے وہاں لے کو جاتے، کائیں کوں لوگاں کو یہ ٹرین سے وہ ٹرین، یہاں سے وہاں ٹرین سے اپنے گاڑیاں تک وہ سامان لے کو جانے۔ کو بہت تکلیف، لے کو جانا فرفبرتے اوپرے پے جو لوگاں کام کاجی، جُن کا کام رہتا حمّالیں وہ سامان یہاں سے وہاں لے کو جانے کا۔ وہاں اٹھا لینے کا، وہاں سیشڈا لینے کا، یہ سب کاماں میں ٹرالیاں بہت مدد کرتے؛ دیکھو ایہاں سے واہاں سامان لے کی جانے میں، نئیں تو اُن کا ملا خوشٹا۔ اُن کے مشروچی پورا ہاتھ میں لے کی جانا پڑتا۔ جو ہوتا بھی نہیں تو ٹرالیاں بہت کام کرتے ہیں۔